N'përgjithsi shumë kom qef me hongër ushqim t'omël. Për mengjez jo. Mengjez kom qef me hongër ve, djath, speca, patligjona, peshk, tuna, sallatë, ndoshta edhe tërshanë po me jogurt, jo me tomël.